Okei marot. ko kaelha he. Koa hop marot. koma hop marot kaeharom a ye. kom keive. Koma ngai ko gunkas. koma pat ma lot. Koma ngaiguon kam ngai kaecha ngang dok. Kom kaeha ngang dok. kom kaecha ngang klues mang a ngai mang a vartovo. Koma hopdok kar ngar nan. Dok a titou. dok kar a nan moma ngai kaeha. Kaecha koma koma mrot ngoma e ngang klues kam emik kngai kam ngaai kvartovo. Ngoma ngai mang a lot. Dok kar a nan ngoma ngai kaeharom a lot. Ngome kaeharom a lot nama ngai kaes ma vlemas. O mang o ngnes ngam kaeknik te ma vartovo kam pis kta kol a ngaimik. Mang ngor a tet a pemili taim to ngom korsang mrua pater mor kat mang o papat. kaelel mang ngor mang a ngonit kat kam hop marot. Kam kat kaeharom o mangi. o ngnes kam ngai ma vartovo. Kam ngai mang ngaro patter ngnes kam psom mar. Koknaik. dok kar a nan mo ma ngai. Koma ngai kaeharom ani kam eharom a kam kavang koaro balsa koaro ges. Ko kim koaro. mo kim koaro mhetor ruk kmeha. Kom kaeharmar. koma kap o balsa. koma patle dok kam pis te dok a kam el a maket mang koaro balsa o kmel a maket mang koaro kakao. Kam pis te a mhel tang kam. kam pis te a mhelang kam. dok kam pis te dok kam enkim ka langail ngang dok o. Kmenkim ka bot nga dok kam ngai kam vokom koaro valngnek akuruk enang oguo mrek. Kam gia vokom koaro valngnek akuruk oguo mrek. Koma svil kam ngaiguo mrek koma ngai kpis ku kvokom klue koaro valngnek akuruk kaiknik. Koma svil te dok kam ngai kvokom mar nangko komsia khanang dok ko kam pis te a mhel enang tok kam ngai kpis mang koaro valngnek enang oguo mrek. Kam pis mang edri tete mang o. Endri guo mrek te o tmoip koaro valngnek akuruk. Ta vle kotok. enang kua ma mlim. a mo ma kaukon hoya. kalip. koaro valngnek akuruk ngata vle ko. Koa vle kotok. kom ngai kvokom mar kaeknik. He koa svil te dok kam punpa ka langail nga dok kam ngai kpis mang ngar. Koaro tmik ruk koma papat mang ngar kam ngai kvokom mar oguo. Koaro valngnek oguo okei. Enang mote kat. koaro valngnek akuruk mote. E titou mar man ma plorosel. grung mo ma endi mo ma velpam mo va akuruk ku ma ngnai. akuruk mo mvavat. Koaro valngnek ri ngata vle mo. kor etem. kornek ngata vle mo. mo rengmatri koa mon mar. Ei nang dok. pis te dok koa vle kun mnam a. koa klen <hesitation> ta vle ku meram a masra klen. Dok a masra klen koaro valngnek ngta vle mo. Mo mvelpam. va endriku plakouva. Mkon ma plopupal. kol endri mo ma mongmong. kol endri mo ma palvei. Koaro valngek ruk ngata vle ku perheram a klen ta a masraei. Va enang oguo mrek kat. koaro valngek akuruk oguo mrek kat. Ngat vle kun ma klen ta mkor dok a masra ei. Ku ma ngnai akuruk. kuo ma klampun akurukkuo ma klampun o masra. Alo a masra ta smol pi a ngaining to kemisie. Ko a ngaining to a loutar ngata mon te a pogan. Mor o masra ngota lei mo pogan. O pogan a ngaining to a loutar. A masra a ngaining ta kemisie ei. Okei mor ngta lei endri o pogan. o pogan ngata lei mang ngor. Mor a masra. a pogan ta lei mang ngor ngot keikiem a ngousie ta kemisie. Ko ngot keikiem a nan. Ngota lei. mor o masra ruk rurokol ngota lei orom a pogan ta a vlom. Ngota lol o is. Ngat keikiem a nan to a pogan. Te a ngaining to a loutar ei va o ngaining tgus. Kun mnam o ngaining ruk te pogan ta pis te o kaimun. o gelmon o ser. o sos. o ndri o. o. okol mor i o ngaining ri kemisie. Masra. Letun. Letun kol o keir kol o. kol o vgar mor ri o smol pis ngaining ruk kero mi sie ei. Va ngoma lei. ngoma lei orom a ngaining ta kemisie. Endri loul ngama lei orom a ngaining ta alout em orait ngoma vle tok. Keikiem a sulka. A sulka ka keknen. Ei va kun mnam ngora re. ngot keikiem a simre. a totu. kmikiem kun ma keknen to mkor mor va a keknen to mkor mor o kun mo sulka ei tok o ngta ngoma vle. vle o tmoip kar o mkolkol. Kun mnam a ngous to mkor o tmoipkar o mkolkol va mor o sulka ngota muim mor pum a mie ka. ka. kalo. ngma mon te o o eltan. O eltan ruk kun mo dri o mkolkol va o tmoip va mor o sulka. Kun mnam a ngoumik to a ngous ta vle kun nam o mkol kol va mor o sulka va o tmoip. A ngous. o mkol kol ngat keim mor o kar o tmoip ngat kaim mor o sulka. O sulka ngot keim a. Mkol kol kar a tmoip. kun mnam a ngail tam. Ngail tam to a ngouminik to kun mnam o mkolkol kar o tmoip va mor o sulka. A ngous to ta vle. a ngous to tenik mkor ngolmialol. Tete mnam o mang tete ngotle ka vle enangte ngota mokpom kun o tmoip va o mkokol va mor o sulka. Tete ngotale kmokpom. Keitgung a kain keknen to tiok o ngolmialol ngat kaeharom kam us. Kering ngor kun mnam a ngaiting to tete a monho ta pis. Taya kun mnam mor kat ngotakta vle enang a simre. a totu ta pis tete. E a ngous ruk ngotlo kta pat mang ngar <hesitation> orait. Ngota vle ngota. enang ko rabaul kam kol mote kokopo kol mote. Tiok ngol mialol ngama ngai pat. Kam pis ku kaiknik. Tete a valngan ta tete takta pis. Ta pis. ta pis te nma kering. keim o mia. kakaser o mia. Tete mang a keknen to tete tale kpis. Tlokta ya enang tiok ko. Ngolmialol ngam keikiem a ngailout. ngama ngai pat kaeskum rabaul. ngama ngai pat kaes mom kokopo. Tete ngata sap orom a langail kam pis kum kokopo kol e rabaul ngata sap. Tete a gor ta pis ekam tete ngata keim o mia ekam a ngailout. Tete tlokta ya enang tennik. Ngolmialol ruk tennik ei. Mang a pat langta. tete koa svil tete dok kam pis te. a mhel enang tiok kam eharom karo papat nga dok kam pis te. Koa svil te koa kaelharom koaro. koa blok kam pis te kam kavang anieto kun mnam koaro koa blok kam pis te. Koa kavang a balsa. koa kavang a kakao. koa kavang a ksie. Kum tete koa havestim koa. koa kom kaeharom koaro ges koma pis te. Tiok kom kaeharom koa ksie koma pisre. koma vinim o. Enangte ngora mon te bek vang kun mnam koa blok. Tete kaeharom koma pis te a bek agitgiang. La bek alomin. a korlotge kun mnam a blok ko tete a ksie tlo sim kaehi. Kun mang a kakao. a kakao ka yor. tete koa sir ma balsa. Koa kaeharom koa balsa tete. Koa kser koa balsa langto tete kam kael mo lakye kmenkim ei. Kre kam ngorom tete mnam a de to tete ogu la kye kmenkim nga dok. Koa vle koma pat te koma svil te. anieta koma svil te. Koma vle kpapat kam svil kam kol ka langail ngang dok. Ka nieto nga dok ka. Ka ka bot ngang dok nangko kom kaeharom koaro papat ruk kam gia. Kol o tomen duk ngap kaeha vop kam nhongka nieto ngang dok. Koa svil mang ka langail ngang dok. Tete ma kolkha to eda tete. Krekam punpa te kam ngai ka nhong ka. Kam horang koaro balsa kam ngaigu ko lo kye kmenkmar. Va kam nhong karonieto ngang dok. Karo ool ngang kmemik va kturang koaro ngnes mang a vartovo. Kam ngai mang a vartov. ngai mang anieto kat. Mang koknaik mang ngaro papat ruk koknaik. Te kael o kaeharom ko les akuruk tete ngata vle kun mnam a. Ngat korim a skul ka vle kar dok kaeha kar dok. Okei kero minduk kero mi sie ngata vle kun mnam a pater ma pater ngnes vop ei. Koma vle kpat mang ko les he kaeharom koaro reha. Kom kaeha ko ma lot. Kom kaeha ko mnam koa blok kmeharom o tgoluk enang tok. Kam pis mang a svil to mkor a sie kam pis mang svil to mkor a inou va a svil to mkor a titou. Kam o papat ei ta vle enang tok. Ei koaro valngnek akuruk kuma plokouva. Enang tete koa vle mote koa vle kar koaro valngnek akuruk mote. Enang e titou ta kesie eda. Dok kpis kun ma tet to. edo ktarang. okei. edo kopekam. Okei dok koa vle komeram a tet to kope ta vle te alomim. Okei akorlotge koa lain. koa valngan to ku mou. A korlolo koa valngan ta koa vle kar tete mote. Koa tet to a korlolo orom koa vle kar mote kar koa oretem. Kar koaro kaka. koaro yiya ngla tgep koa vle kar mar. Koa svil ye mor tete mor loul kam psom ngroaro yiya. ngroaro etem kam mnor mang ngua re. To tete koa re orom. Ngrua mo psom mor mang ngor les. ngores. ngor mtua. ngor kak. ngor etem va ngor orpeik. ngor ornek kam mnor mang ngua re ta tete koa re orom ei. Nang mor kam mo psom mor kam mnor mang ngua re. O a re ta mkor mor. ta re kam ngai knop. Nangko nguruak ta kpom he kaenserpgam te ngror ktua vle kre orom ge. A re ta mor kam mor kun mang nguaro keknen ruk. a simre. a totu va a keknen ei. Mor kam kta kpom kat. Kam kpom kam mnor te a re ta mkor mor ta vle vop va a keknen ta vle vop ei. Ngor valngneik akuruk kam ol kvokom mor nangko ngota re orom nguare. Ngoruaor kam re orom a ngaining ka re e. Ngruak re orom a re ta mkor mor. Ei enang ngor lenar akuruk oguo mrek. Ngroraro valngnek akuruk oguo mrek ngata re orom nguare. Enang mote kat ngruak re orom ngua re mote kat. Enang oguo mrek o rengmat ruk koa mon. Guma. Klampun. Iwai. Klalum. Muu. Mlim kam ol kaes mote ma kaukom kam grung ogu ngata re orom a re ta mkor mor ei. Ngruala kekhet ngroa kailet ngruare. E o la kye. endruk ko ngo pis e re kam. Nga mnor te o ngor lenar ri ngata vle orom nga re ge ei. Ta vle orom nga keknen ge ei. Ngruak konit hop marot. pat mang anieto mang ngruaro reha kam grap oguo meil. Nguak kaeha ngan ngor. kmemik serpak. Ngiak kavang anie. ayok. a yok a konnge va ngom kaem o pnes. Ngom kaem o pnes nam o pnes ngom logi kaem o yok va o konnge. Ngom kaem kar o morek. Ngoma kaeharom o pnes. A enkim ireip. Ngom kaenkim ireip ei. Ngom kaenk ireip. ngom kaenkim o yoror. Ngrua yoror ngom kaen kmar. Va mo. ngom kaeharom o pnes mang o pam vrongtok. Ngom kael o ngnes kun moulu. Ngom kael ireip kumnok. kumnamo ireip nga rek kar mor rurokol ngua rek a ngoulu kam pam ngroaro. Ngama pam vrongtok. Ngoma pam vrongtok ngom kael a ngnes kun mnam a ngoulu. Kam pam mar. Ngoma pam o ngnes ngoma kael a morek. ngom kaem a yok. Ngoma kaeharom a pnes orom o tgoluk ruk. Kmel ngolngnes kun moulu. Kam pam vrongtok ei va ngoma srim o yor. A mhelo nama yor ngoma srim. Ngoma srim ngang karo valngnek. ngama mngan nang ngoma kael o. Kam srim a mhelo tyor ka ipek ngang karo valngnek. Ngoma vletok o a vlom kat nera yo va ngora srim a yor. a vlom to tyor ngang karo valngnek kat ei. Va enkim ireip. Mor a tet. a nan ngror korsang kar a vlom ktet. knan. A ngokol ktet va knan ngar korsang pamlok krere mang a. kmon a de kam kmenkim a vlom. A vlom ktet nera mon aner ngang a ngokol ka kran va ktet to ner kainkim. Ngrora srim o roneng kael o roneng. A vlom ka roneng a ngokol ka roneng to ngror kaenkim ireip kun mnam alo roneng ruk. A vlom ner kaeharom ktalo. kta gitiang a ngokol ner kaeharom ktalomin. Langto nera hok. langto nera kon. A ngokol ktang ner kaeharom ktang. A vlom ner kaeharom ktang a roneng a gitiang kam paneng a roneng, a yet to mkor a ngokol ko nera veik ko mnam a roneng to mkor edo a vlom ta vle tok ei. Kun mnam a keknen to mkor mor o sulka ei. Ngom kaem pnes va ngom kaenkim o yoror va ngoma kaenkim ireip va pam vrongtok. To ngoma lol o ool ka klang o mia ngam koul kun mnama lo ngaiha ruk. o ngaiha ruk kam pis mare. Ngoma havai te ngoma mare. ngom kaen onieruk a yok. a konnge. a morek ka mhe. Ma endruk kam me mar kam mnor te. o ngot koul kmenkim a mang a pam vrongtok. Rurokol va ireip. endruk o. kmem o ool ruk. Ngiak kaeharom a lot. Ngiak kaeharom a lot. ngiaka mnor te a lot to yi kaeharom nera ngai ma ngaiha to. Ngom kaenkim a vlom orom a pek. a ngoven va a mi mani ei. A pek kar a ngoven mina velu. mina kek tgia siir. tgia meis e. Enang ma ngoven va a kakal min tgi vankain. A kakal tvu grung. a ngoven tvu grap ta vle tok ei. <hesitation>